Kua tëtä jaeñovi nordico jei supeva, kua guiraja kua iyɨpɨ reta jekoño, jaeko vikingo reta oeya jeko supeva reta, jaeramo jae reta omboete, oaɨu kua iyɨpɨ reta oeya supeva, jare jekuaeño oesauka reta